سلام عليكم, الله يحفضك, البوست بوليس لو بلو بروش من نهنايا فاين نلقاه ؟ ما طريق نحكم ؟ و اسكو بعيد بزاف ؟ ماشي بعيد ؟ نروحله أبيي و لا نروحله بترونسبور ؟ نحكم طاكسي ؟